दांत नमक का मुख्य उद्देश्य दांतों के बीच की जगहों से फंसी हुई गंदगी भोजन के करोण प्लस को हटाना होते हैं। एक महीने और लचीला धागा होता है के बीच में स्थानों को सब करने के लिए करो जाते हैं। यहाँ टूथब्रश्ट नहीं पहुँच पाती इसके अलावा कुछ मुख्य उद्देश्य दे रहे। दंतमंजन का उपयोग सफाई के लिए करो जातो ह जहाँ पर जैसे दांतों के बीच के स्थानों फंसी हुई गंदगी और भोजन के कदमों को निकालने के लिए मास्क को हटेनों। दंत लोक नियमित रूप से इस्तेमाल करने से दांतों के बीच जमा हुआ प्लास को हटा दो जिससे दांतों की सड़न और मसूड़ों की सूजन की समस्या कम होते हैं। मुंह की दुर्गंध को रोकना दांतों के बीच फंसे रहता है जिससे मुँह से बदबू आ सके।